C̲h̲i nak mginn, kreo ke ney man gilxkab or sdze lyu lë' man sdza'lzë yu man ti lo yag ga xgës man y xinilyuna or tap lë' man xkë'la c̲h̲edz gan ba ic̲h̲a' gu'n gow man, gunu lë'kga c̲h̲ixti'dz man.